Ko'om tɛ'ɛsega n tuni se'em de la fu san ankɛ ko'om la wa'ana dikɛ iŋɛ boota la puan a ni ve'era me dɔla mia puan, a nya han vea doose bilam la a le kiŋɛ ta sige ti tɛ'ɛsega la ti ba ni dikɛ iŋɛ boota la nɔɔri la puan la. Ti tɛ'ɛsega la n gã boota la nɔɔrɛ la puan suŋera mɛ ti ko'om la vileŋera ti ko'om la mi n vileŋeri se'em la fu wan nyɛ degerɔ la za'a yeera mina ti ba dikɛ tɛ'ɛ la puan. Ko'om la n vileŋeri bini la fu nya san yu'ɛ ti fu ankɛ fu wan nyɛ gee ti ko'om la san sigera, degerɔ la za'a ni yeera la tɛ'ɛsega la puan, degerɔ la ka lagum dɔla sigera fu ko'om la puan. Ti ko'om la mi n kelum bɔna boota la puan la ba iŋɛ e mɛ nasaa itegɔ ti fu san iŋɛ ko'om la iŋɛ bini aayi degerɔ la miŋa la ni kilina mɛ yeera bɔbeyinɛ n de boota la a tiŋa gee ba ka dɔla sigera fu ko'om la puan. Ko'om n tɛ'ɛri se'em n bala.